Naya'a tuu medicina atuu nakutu taxña'a atuu xhina pastilla ungue meni ña'a ujun té yuku kuii ye iho yuku ña'a yuku paxma'a ian ye nii kuna'a yuku ko'o, ña'a tinana ndó kuanke navidi yanduu ya'á angue ngugun kii ndu chati uun iha yeni hí, yina yenguu ko'o ña'a, ndakeinndu inka ya'á tinana ndó anrengue chini yaki chi chiko iha nii ian yivi yina'a.